Yadda da banda danda dandai beni Shinkafa sukurda na bando nakə zaman waci wara jadla janjaki dadla mau akshi sukur infi akak shi nen ampi dawa. idak aka dan dapi aam se danda pi shinkafau l'kun sannan l'n shinkafo bandi nawai nen he danda zati kare dlugwan dan dapi l'dlau tamke na tamke danda pidau anawangare idi gayi to amman gija kɘ- zaman gususku ja dlamo kasɘn bai yadda ja dlamo atune kafiti akacin kapi kan, ka pi amn kan ka pi shinkafaci l'dam in bandi nawai nen se kan kan ka mustidu kan kan kapi dawigu wan kan kapi manjaci kapi kare dlugwanci dik wara kapiwu lnka dlamo na manje ye in ka dlemo na murak nen ɗik be wara gashaci ancun lnk kapadi zebayin garan hekanka pi aam, aamgu amman kapiwu rap kankame shikafaci wara kanpe l'baka kanka mustidu l'dau jajib waikau kajib waikau seri tawanke jibi din inma ma nja yeke luma murakye ke ritawanke jibu he keuka cimdu kacim nen kuma dlamna minti gumukwan nen kan ka wurtudu shikke nan kadamudu in kuma ka dlamu wara atu ngara se dlu gwan nen kaya kau kapi i aka inkanpi da akan kefitina ake nen kan kam pi daweci da aka kauka mekə tumatur inkapa tuma tir nen dan da jib kabe a buna lnbunin gara tuma tur gun nen kan ka mustidu l'ge fe gayi kamusti dun se kan kan kalakcina dawegu lda aka ka kalaktudi nen he kan kapi ln manjoye ln murak nen l'da akau kapi albasar kapi magi dik kare dlugwan wara kancun kankapi he kankapi lnkapinen azebayi azebayi he kan kame tuma turci he kan kan kapi kape dau nenkan ka waski rap inka waski nen ln a bukata atu aam nen kankapi aam. in a bikata aam ben kan kabzi gada dadlam aam sose bai dlam gara inye minti talatin ko gumuvad nen se kan ka wurtudu he kan kapipi da we wara kadlam shinkafa atu rugara sen ye kadam una abunci kɘ shinkafa.